بصراحة، ما عندي تلفون، لكن أقدر أتفهم إن الناس عادة يجيكون تلفوناتهم واجد مرات خلال اليوم. البعض يمكن يجييك تلفونه عشرات المرات، خاصةً مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والمسجات المستمرة.